Ya narekko le- engka tujuatta atau engka e meloq yakkelori <hesitation> iwonrinna matu jadi engka tu yaseng harus pi sabbaraq. Jadi yakku deq isabbaraq de weddikkiq lettuq ri erodo lo ijokkaiye, jadi mappammulakiq abiccuq ituntuq memekkiq sabbaraq sibawa tomatowattaq anarapi <hesitation> narapi ria maloppo kiq. Jadi semisal engka jama-jamang meloq rijama <hesitation> engka rekeng meloq ri tuntuq na harus kiq sabbaraq apaq ku deq isabbaraq deq najaji yero jama-jamangnge. Jadi yero sabbarakengnge parellu rilalenna watakkaletaq akko yakku deq deggaga jaji jama-jamangnge apaq na mega laddeq <hesitation> coba- paccob- paccobana lao ri idiq. Na jadiyerodo rekeng haruskiq <hesitation> sabbaraq mola menengngi erodo yasengnge <hesitation> kehidupangnge. Jadi yenaro rekeng anunna rekeng <hesitation> ya- yanu essosso taq jadi bangsana engka lo ijama na engka pa yaseng sabbaraq ri lalenna.